في المكان اللي نعيش فيه، عندي أربعة نوافذ. النوافذ مهمة لأنها تدخل الضوء الطبيعي وتخلي الجو مريح. نحب نفتحها في الصباح وندخل نسيم الهواء.